انا في عيد ميلادي مدابية يعطوهوملي يعني دراهم خير دراهم وانا نشري بيهم شي بغيت ماكالاه هوما يشرولي واش يحبو ليهم انا لي نشري شانبغي وكيما نبغي